ஆமாம் இன்று நான் மிகவும் அமைதியானதாக இருக்கிறேன். சில நேரங்களில் எனக்கு உள்ள எண்ணங்களுடன் தனியாக. சில நேரங்கள் இருக்க வேண்டும் சில மனக் குழப்பங்களோ. அல்லது புதிய யோசனைகளோ எனக்கு இடமளிக்கின்றன. அந்த இடம் அடையும்போது நான் சற்று மெல்லிசையாக. இருக்க விரும்புகிறேன் உனக்கு எனது அமைதி கவலை. அளிக்கிறதா நான் விரைவில் பேசுவேன் நிச்சயமாக. அது ஒரு தனிப்பட்ட பரிசோதனை அல்லது ஒரு புதிய சிந்தனைத். தொடக்கம் ஆக இருக்கலாம் என்னுடைய. மனசாட்சியில் சில விஷயங்களை பரிசீலிக்கின்றேன். நம் அடுத்த சந்திப்பில் முழு கதையையும் பகிர்ந்துகொள்கிறேன். உனக்கு நான் அமைதியானதா என்று கவலைப்பட்டாயா.